<hesitation> Fomba agnamboarana salady mahavoky kokoa ndraika s- nefany izy mahafa-po anao a: <hesitation> ohatra hoe <hesitation> ampiako mayonnaise igny a am'zaigny zany zaho malaky voky, de ampiako a- fromage igny a de ataoko karakarazagnà ataoko karakarazagna legioma zaigny tiako miaraka aminanjy akao.